<hesitation> uche' la re' taqee la gobierno pues han yah man wat'aliim ta mero mero pero la función keh keh pues reh re' niqinaam je' taqee' kamanik chi paam taqee' tinimiit pero keh man kib'anta porque re' más nqiq'anqa sa kimeeya entonces nkij'ula pan kibolsa man man rib'anta mero funcionar porque keh nkichap qa meeya rikamaj naq reh rikoorpaja oontera tinimiit oontera kotaq kotaq aldea kiwii' ko naaj oontera re' pero keh man kib'anta.